li qawunaqiil <hesitation> Tujaal k'o jaljaq taq chetaq che k'o rechab'al pil qak'aslemaal rimal aj mayiib' xu' chan qas rajwxiik qakojn xaqara' qak'utb'el re kela' qawa'lajsaj li qatziij li qab'anb'al Tujaal el reqla'n wuxu' re riq'ab'aliil qatz'yaqb'al xaqara' kirk'utb'ej li qawunaqiil kajpa' li pa't kirk'utb'ej li wachuleew k'eche'laj li awajiib' li kab' ya' k'o wural pil Tujaal, xaqara' li sintan kirk'utb'ej alb'al q'iij k'utb'al <hesitation> re ch'imiil xaqara' <hesitation> k'utb'al <hesitation> chetaq <hesitation> ritza'm taq sintan kirk'utb'ej li jaljaq taq kayb'aliil re alb'al q'iij, qajb'al q'iij, <hesitation> alb'al kiq'iiq', qajb'al kiq'iiq' xaqara' nem reqla'n chetaq aj pe's kikb'anan, kajpa' atza'm, saq kab', <noise> li kab' chi kiwach <hesitation> qate't qamam, qas ela' kichaak rimal <hesitation> kajpa't cha'nem rii' k'o tujb'al taq iib', k'o no'jb'al, k'o tujneem e ajeer taq tziij xu' li chetaq kikb'an cha taq kichan chila' kichik wii' laj kimeyan korte'l rimal ela' kichaak renejeel q'iij keb'eek taq jaljaq taq tinimet re kikk'iyij qas nem reqla'n li b'anb'aliil che kiyam kaan qate't qamam rimal <hesitation> cha'nem rii' kilek che kikoj pi jujon taq etz'eneem, jujon taq xojoj, xu' chan kinwil re'en che qas rajawxiik qas qaya' pi qeech, qas qaya' pi qano'jb'aal pi qanma' xu't la', xaq qak'utb'ej wuxu' re puwaq wxu' re chetaq kiya' chaqan etla' qas rajawxiik e qas rajawxiik e qaya' jun nem reqla'n jun nem ra'laal xa' kela' <hesitation> li wunaq che epetnaq chek chaqiij kajpa' taq ak'alaab', taq q'apoj ak'alaab' li q'apojiil qas kikk'am kaan richaljiil chewa' qas ra'laal li qatz'yaqb'al li qeech li ajpe's, li chaak rel Tujaal.